يجب أن يكون لدينا <hesitation> فرشاة مناسبة للأسنان، <hesitation> ومعجون أسنان، نظع القليل من <hesitation> معجون الأسنان حول الفرشاة بحجم حبة البازيلا <hesitation> نحرك الفرشاة بإستحكام <hesitation> حركات دائرية لطيفة للألعلى وللأسفل، ننظف السطح الخارجي، ونشطف الفم بما يتناسب مع <hesitation> كل الأسنان.